Hoatran’ny kizitina ianao androany, ao tsara ve? Aza misalasala raha te-hiresaka na misy azoko hanampiana anao. Aza adino fa izaho eto foana an? Sa misy zavatra tsy tianao nataoko ve? Sao nanafintohina anao ary aho. Mba teneno ahy kely e?